Wi tanɚ gra ea tɚna kɚlnda nda gɚai kwaba atsa vamiya kɚnda, ko kuwa nda sa hope kɚnda, ko kuwa nda fɚtɚ suna kɚnda atɚ sɚr duniya, ya a adanda na tlɚrchi nda ndo vala kɚrnɚndanɚ wa najo gwaɗi nanda ma ndo fa uya ndo biya gɚdi. Ya gɚdi ngan tsu a bɚlɚnyi go nda shil dlutsɚ wazɚba nda ada ɗa tsatsaa nda naga go nda kina uyanyi wa ngama mya ga fɚtɚ sunangha aɗɚ sɚr duniya ya daga feo ɗufaka ka biya ga mɚr thɚr nda nagɚ ma go uya sɚr vala gɚrngh wa naja gwaɗi ya na dama yo tabiya mbɚsɚnga aɗa yonga tsathu iyaye ɗa <hesitation> kɚl adaɗa kɚi amaɗa ma tsu nanda ma ndo bɚliya sar, ana go haji nda ndo tsa atɚ kɚroya, naya man yo uya yo vala kɚrɗa tsɚu to mbɚsɚu sɚ maikya cha gagaɗu yo ni shawara kumo anɚ kuvaɗa kwamahii ii nda ngwanda ba ngyaɗanda tuatua chi wa amɚn hyaɗi mɚna dabɗɚkɚr mɚna mai kabiyama kabiyama ato sɚ wi ngɚngɚnga mɚno uya mɚna vala kɚrnɚmɚn mɚno vala vyaye gɚrmɚn, mɚno vala nji ya gɚmɚn, mɚno vala kɚi tɚwalo, kɚi zama kɚi kwama ato sɚ wingɚ nda go mɚr ma njo uya njo ngaɗdadingha ana wi mai nda go mai o pama nȝi, naya sɚna yi uya kwa najanga tsuu dayo hɚbiya kwaba ɗa kayo ma kya dza kuuaɗa kya dza kura <noise> ɗa ka ga nda gi mɚrya ɗa ɗim, kanda ki mbɚtɚɗa kaya wa saga nɚnnɚna kɚrnda ya tlabiya yadi ya mbɚdɚnyi anɚ kɚrɗɚɗa nachangɚ maa. Sɚr valaja gagaɗu naja gwaɗi yana bɚliya ya mbɚsɚu da kɚr mbɚsɚngh sɚnda ndo kina mar ja wbu a gaba jo uya mai biyama uteyɚ wa gama ual ɗanyi tlɚrchi mamaa tɚ mana naja a uya sɚnda jo yala yiri ɚngɚ kɚr mɚr sɚnsum da n sɚu ɗɚi nda da, vɚi ngir sɚ pam, pam pam da inda njo mɚga nda mandɚ tabiȝa ji fu gorojo gwa ji mɚy tlɚr ni jo ugo sɚnda jo vala kɚrnyi ni dang ɗanyi nda mɚno laa kɚi aji hahɗa hahɗu nda ndo ki ngyal tamdo kɚi chilo ndo ki dɚibiya kɚi ma go ba ndo ki ɗɚlbiya ndo shi mbodi mbodi kaɗang kaɗang kaɗang kaɗang o heda ndo ɗɚlnda o kadzuu kodzuk nda ndo ngya dzɚri najo gwaɗi ka laa nanda nda ndɚ ha sɚkɚndo hahɗa ada ndo gɚdi wa amaman kay a ada ko laa vanya damuwa amma ɗaɗi sokana kowa jo i kɚrnyi ndɚr mɚrsɚ wingɚ a adawa maja naea kui mahii nɚ saka nɚnnɚna go laa vanya gwa cho n nangha kuzhi ngɚ o tɚ nyi atsa mɚr tlɚrchi to amma ma ndɚ fu kuzhi kwa ada go uya mai biyama wa magɚ hɚnda kuzhu o hyaka hyel ma jo valangha o dɚhɚ tlɚrchi nda go uya mɚra, ko mai ka biyama kabiyama o ɗa a sɚ sakida o ngyakɚngyangha daungtanyi tlɚrnda a kamata ada kɚrnda sɚ wi ingɚngɚwa maku ngyaɗangha kɚrnda nja nja nɚngha ɚngɚ tanyi go ngya tangha ako uya mai biyama wa. ɚngɚ ɗanyi go dinga ngya sɚngha kɚlnda ka laa atsa guvangha go chima ya sɚnda ada kamata ada ɗa na ndɚr nɚu go ngya kɚlnda ga chimou atsa kuvang wa hyela naɗi nya gɚdi dɚhɚ sɚu atsacha cho nɚngha ngavinyi bangdanyi mago yi tsa jo bɚɗiyangha, ja nɚngh dɚhɚ gɚnda go gwaa mi ngo gwaaɗi ja ada mɚno hyaaɗi mɚno yi gɚdi atsacha mɚno tsa nyavengɚ tsu ja mbɚɗiya mɚn namɚm ma mɚna uya sɚnda mɚno shili huɗinyi ma tsaaka ga mɚna shil nunyi na jiri tsaaga jo vaomɚn wa ya ya jigadɚma gɚmɚn mɚno laa wi cho nalamɚn yaz ada jo valamɚn wa dɚhɚ tlɚr nda go mɚr maa magɚ uya sɚ anya nyaja ko nau shil charinyi usakuni anɚ hyel ma ngam najamgɚ nɚɚnda a mbɚɗiyangh lagu, a nɚngh jigadɚma nda ko ɗana mal ana tlɚr nda go mɚra ja uya sɚnda go vala kɚrɚngh ni tsuu adati tsatsaa makɚ uya ga shil charnyi usaku nlanɚ hyel ma? Hyel ma tsu jo ngatɚ daɗi ngha, jo ngatɚ mɚsɚɗagɚ ana naga ya dɚhɚ ai nda go ai nji ndo uya daɗi, ndo yi mai biyama tsu adakiɗaga ngem nanda ma ndo nau dlɚdlɚbɗɚsɚ ual ttsaga macha gi ngulishaa tlakala tlakala sagana, nanda vanya sɚda nda sɚmara manda wa, kɚlnda zɚr ja kikilɗi kɚrinyi ja ki ɗɚlbiya kari nda kwaba kwabanyi gwana ɗanyi ya ada jo uya bada sɚnda jo vala iya, njir yanyi nɚ wa ada ɗawa dang ɗanyi sɚnda kamata ndo mɚra angɚ njo ɗɚlnda kɚi malu mɚna laa njo dɚlnda kɚi reki. O bwanda kɚi shai sɚ ɗang nda kamata nguli tlakala ndo mɚra amma ada ndo mɚr wa, kɚlnda ngya ada kiɗa wu aka hal batu o ndɚlanda, aka hal yakai banya sɚda ndo uya ndo mɚr wa aamamua iri irin yingɚ o nda sa nda ndo ki hɚlu yo la zɚr tlakala acha tseaka aha dunama na cho ɗana mɚryo sɚnd jo vala kɚmyi ni, amma ada jo mɚrwa iri irinyingo nda saanda ndo biya ki hɚla sɚnda ada ɗa tsatsaa njo laa ana zɚr tlakala wa amma nachangɚ o nda ɗananda ngama ada nda fusa jigadɚma kɚnda nanda ma nda mai abiyama mɚr tlɚrchi nda ndo ɗana uya ndo vala kɚrnɚndanɚ uya ndo vala kɚrnɚndanɚ wa nacho gwaaɗi ko laa adati sakana ngya nda ndo ngya kɚr ɗanya atɚ gɚra kuvanda ma ndɚ nda a uya sɚnda jo vala gɚrnyi ni vanyi sɚda ndo uya ndo patɚ kɚracha wa kɚlnda nya zazabu ngama auyatɚcha jo vala gɚrnyi ni macha dur nagɚmaa a mɚr ɚnda go ɗana uya go vala gɚrngha amma tlagɚnyi gɚ o ɗa ga sɚnda njo biya ngya njo bwanya tɚgɚri. nda ada ɗa tsaatsaa wa, ɚngwa mɚna hyaɗi dɚhɚmɚn ja mɚna fiya tlɚrchi ada kamata, ada ɗa tsaatsaa mɚno ngyo ɚngɚ ɗanyi kɚra mɚno ya sɚnda mɚno vala kɚrnɚmɚnɚ wa ɚngwa mɚna hyaaɗi mɚna mɚr flɚrchi wunda mɚn laa kɚi aji kɚmɚn a ngya hanɗa nda namɚn ma mamɚn fu hyamɚno vir hyanda dɚhɚ tlɚr da zɚra a bwa jo gwae ndradɚgal ko aji, ko ada o nanyi ma mai jamu dɚhɚ sɚnda go gwaa hyel jo nɚngha amma adati sagana. Ko aji o ada o pɚtiɚnya nɚ zɚr maa ado nunyi wa, ngama zɚrzɚrnyi ada ji ngya tsaa nda tsaaka hyel maa o nau ndɚr nacha wa ada ji dlungɚr na bwanya ada go aji dlungɚr na bwanya ada go aji dlungɚr na bwanya adaga aji nda tsaga cho biya hyel blabiyanyi wa najo gwaɗi ko ko biya ko gwaa sɚu ada go uyawa ngama ada ka fu i o dufua hyel ja nau nɚnghɚ gɚnda wa mɚno ngyaɗamɚh aga dɚngha ana naman mɚno nau mɚryanyi anɚ kɚrnɚmɚn kuma ndo no nau mɚrenyi nɚ kɚrnyi mado zana wa dɚhɚ sɚnda go mɚra maga fu ana hyela gwa go laa sakidanyi o ngyakɚngya ngha amma ma gɚ na go nau biya jigadɚmangha go laa winaga go nau biya gwaari, ko kuwa go nau biya mɚrenyi nɚ kɚrngha ada ɗa tsaa tsaa wa ada go uyanyi maa wa balle ga vala kɚrɚng ni ko kuwa kanda shil vala njirowawaa nda a gyang wa.ɚngwa mɚna hyaaɗi dɚhɚmɚn kɚi aji kɚi ada, kɚi ama, kɚi zama, kɚi kwama ɚngwa mɚna hyaaɗi dɚhɚmɚn wa mɚna siya tlɚrchinga. o valamɚn o ngyakɚngya kɚmɚn, o valamɚn kuma a biyama tsuu. Mɚno uya sɚnda mɚno vala kɚrnɚmɚnni, mɚno uya alenya ngalingwinya haji nda tɚ gefe mɚno uya tsanda. Ngulishaa nda siya kiɗamɚn mao no nda mɚr hirgeɗi ana na mɚno mai nanda ngamo chabenda tɚmɚn laku nda a ɗa tsaatsaa ndo nuwa amma ko laa vanya zɚr ko ada ko amanyi o ndɚr nɚnyi ado jo sɚhimi da sɚndo njir yanyo pɚ wa njo nanyi ɗa ɚna ada jo mɚr wa abar go nda ɗɓna himi ja, abar go dana dɚna nda ko ɗana mai nakɚnɚng go uya sɚnda go vala kɚrɚngh na. Kɚr ma zɚra a nda ɗa shi ɗa a gwa ɗɚcho bwabwatungɚ cho dzugwa na adaɗa naɗati, amaɗa naɗati ya ada yi mɚr tlɚrnɚ wa ada mɚno i nachang o ɗa o ngyakɚngya kɚmɚn o tlɚmɚr namɚnda njir nɚu o a ɚngwa ja ɗa tsaatsaa nagɚnda ko nga kɚrngha ndɚrnu, ndɚrnu kristi ɚngwa ga dlakɚri ga mɚr tlɚrni o valangha o ngyakɚngha o dɚhɚ mai nda ko mai hyel ma tsuu jo valangha jo ngat daɗi, jo ngat mɚsɚɗagu o mai nda o mai o dɚhɚ tlɚr nda do mɚra ɚngwa ja ɗa na adaici ato nɚkɚ maa hyel <noise> jo ngatɚ mɚsɚɗagɚnɚha ngam magɚ ɗa nɚɚr adalci hyel jo valangha amma malɚnda ɗa go mɚrsɚu, kuvanghba huɗajo tla ana naga dɚhɚ tlɚrnda go mɚrnda o ɗaindani ɗaindani we sɚ bwaɗanyi ngama mya ndɚda ngaɗɚ mɚsɚdagkur nɚ wa ndo shili tsaga aka mɚrsu huɗa tlakɚnyi o nda shil tla ada ɗa tsaatsaa wa moja njiinda o mbɚsɚu kɚr ndɚnda a hɚbiya dufaja, ndɚnda ana munyal najango mbar mɚrtlɚr wi nachanga ngam njo shili njo shi parɚng bwanya pam pam pamu nda huɗago iyaa nau tla, har go nau na ma tsuda ga mɚr tlarnda wa, kuma ada ɗa tsaatsaa wa dɚhɚ tlɚrnda ndo mɚra ɚngwa ja ɗa ndɚr adalci cha, hyel maa ja valanga ɚngwa mɚna ɗa ja dɚhɚ tlɚrnda mɚno mɚra mɚno ɗana adalci. Hyelngɚ zhanghtanyi o nɚnghɚ wazɚba nɚ tlɚrnda go mɚra, ngama go mɚrnyi aga ga vala gɚrnghnda go mɚrnyi ma tsu tlɚmɚngh jo uya